اي من المهم أنو الزول يأخد ليهو وقت لنفسه و ينفصل من العالم الرقمي و يبعد من التكنولوجيا الحاجة دي عندها فوائد صحية كتيرة بالنسبة للإنسان، بلأخص أنك تبعد من الشاشات عشان صحت عيونك، ده غير أنو الصحة النفسية بتاعتك أنت ذاتك بتستفيد لما تطلع برا شوية و تتمشى و تشم هوا نظيف و تعيش حياتك في العالم الحقيقي شوية.